﻿Jukuaiñovi kua yandereja yanderejapegua, mbaetɨ aikua mbaenunga tembiu eteiko jokua peguara ikaviva, erei ndepende kïraiko oyembo prepara tembiuva jokua ipuerevi ˂hesitation˃ yaikuatu reve mbae kirai yau yave jaema jokua se mbaetɨvi jaeta oimeko tembiu kua tembiuko ma ikaviva oime ipuere fruta reta ipuere vaera yandemborita